אנה לכּלבְּ דיאלי מעא לְבְּחַר חִית פאש כנת צּע׳יר פִלצִּיף כֻּנָא כּנמשיו לצּווירה ו לְבְּחַר כִּיעְטִינִי וָחְד לאחְסאס בִּלְחֻרִיַה ו לנקָאא, לרִיחָה דיאל למלחה, צוּת לְמוּג׳, סְמֶכּ למקְלִי מעא לכְּבְּז טאבּוּנָה כֻּלְהוּם דָאִירִין וָחְד לג׳ו זווִין לְבְּחַר כַּאִיחַיֶדלִי להם ו כִּירְזַענִי נקִי.